Yani unde uinan kuchikesina, awanuna, wala salogo immun, wala dagigalo, bagniko edin subalogo omikasa, weara, uwo, tusko, kemso, menjo namen, tusko menjo namen, kemso menjo namen, yani ironon digita manjis ikani, tuskoga, kemsoga, yani dijido zidkeno damu.